باش نصيب آيسكريم في الدار، أولا خصني نخلط جوج كيسان ديال الكريمة وواحد الكاس ديال الحليب وثلاثة حتى ربعة كيسان ديال السكر، ومن بعد كنزيد الفنيلا إذا بغيت وكنخلط مزيان، ومن بعد كنحط هد الخليط كامل في واحد الوعاء وكنغطيه ومن بعد كنخلي هداك الخليط في الثلاجة ونبدا نخلط كل ثلاثين دقيقة، ومن بعد ثلاثة حتى ربعة ساعات كيكون الآيسكريم واجد.